المكان اللي ما زرتُه قبل، بس ودي أزورُه هو "العلا" <hesitation> سمعت عنها كثير، وأعجبني تاريخها <hesitation> وجمالها الطبيعي، خصوصاً مدائن صالح <hesitation> أعتجد بتكون تجربة رائعة أتعرف على الآثار الجديمة <hesitation> والمناظر الطبيعية المدهشة هناك.